أول شي نفصل الكهرباء عن كامل المنزل وخاصة عن -مقب-مقبس الكهرباء اللي نحنا لازم نشتغل بيه، <hesitation> ثاني شيء <hesitation> نسلط ظوء <hesitation> ثاني على -ال- المصباح الكهربائي اللي لازم نستبدله، ونجيب مصباح ثاني، ونستخدم طريقة اللف، والدوران للمصباح، وفكه، وبتركيب المصباح الجديد.